Ajan na jan tá hu u un. dian toñoa ini refri toda, oni a komi kii tá ho va dani chí ini refri ñoa, ta tona yatavee na koa ta hay uu kini ta ngua xa ni nrini noa, ovagaña chí odu ini refri ñoa to to ini refri ñoa xanra kunre inia komi kii a nre o'on kii koanre inia chí ini refri ñoa,